الشخص الأكثر تأثيرًا على حياتي هو أمي، هي كانت دايمًا تدعمني وتشجعني <hesitation> على تحقيق أحلامي، تعلمت منها الصبر والقوة وكيف واجهت تحديات كانت تعلمنا القيم والأخلاق تخليت عني دائمًا <hesitation> إني أكون صادقة مع نفسي ومع الآخرين، لها فظل كبير في كل ما وصلت له اليوم، أعتبرها قدوة لي في الحياة.